أنا بفضل الشعور بالبرودة الشديدة عن الشعور بالحرارة الشديدة; لإن البرودة إنت بتقدر إن إنت تتغلب عليها من خلال الملابس أو أدوات التدفئة أو إنك تشرب محلول يچعل چسمك سخن أو إن إنت تسوي رياضة بتچري الدورة الدموية بالچسم، اما الحرارة الشديدة ما حدا يقدر يطيقها.